Yaji reta arasagüi yajipi, oreti, yagüiye, araivi, araroi, aratini, ara vitu, ara poti, ara kuvo, ara ama jare araete jae jokua reta ore ñe pe.